<hesitation> Aerellen ram hi <hesitation> ram lum, ram ani lava, ram for trampo ani tron lava. <hesitation> An bo ruaki kumkluan hian anilangdo potak. <hesitation> Amae rotu kumkluan hian ruahia suring tungane. Kumkluana ruasur vang hian an bo ruaki alum emem te lau simsima. <hesitation> Amae rotu avot emem san lau ane. <hesitation> Abikin <hesitation> janari feburi <hesitation> hi avoteu perak tumiti me lau tsu adang tsu. <hesitation> Dibisensis pangatanga songpangain kataw vek ngi in kumkluan in eti ian <hesitation> an hun te. <hesitation> Anaw mang chin pokani. <hesitation> Aerellena omchuan eng tiklaipon ni liep. Kendeng afu perdonin alanganik. <hesitation>